Li lapi usanu lu pungigghiuni principalmenti comu arma di difisa quannu si sentunu amminazzati o quannu pircipisciunu ‘n piriculu pi la culonia. Lu pungigghiuni causa la morti di la lapa pirchì s’ancastra nta la peddi di la vittima dopu ca la punci. Nta li lapi rigini lu pungigghiuni servi pi dipusitari l’ova.